नोली पानी का जे एक इस्थान ती, एक जगू ती, दूसरी जगू ली जानें, एक बंद रूड बनावें। पानीं दबाव का दबावन कारण, पहले पाइप में जात रहे, ने है भीतरे थी भीतरे पाइप में जाया करें पानीं। पानें <hesitation> उतार रहे, आकार रहे, भीतरो पाइप जाटलो रहे ती पानी <hesitation> धिरू जाए। पाइप कदी पातलो रहे ती पाइप पानी फूर समझाए, स्पीड मजाए। <hesitation> पाइप मां दूई शीरा रहे थी, हर मां ती जानी रहे थी। दूसरा शीरां ती पाइप पचो बाइर निकलने रहे ती रहे ती हर मां आसानी ती पानी जात रहे।